اول شي قطع خيط بطول مناسب ومرره في الابرة حدد مكان الذر على القميص حاول تتطابقه مع الثقوب الموجودة في القماش. وادخل الابرة من الجهة الخلفية للقميص عبر <hesitation> الحفرة اللي في الزر ثم مررها بالحفرة الاخرى وكرر عدة مرات ولو كان الزر يحتوي على عدة ثقوب تأكد من تمرير الخيط بشكل افقي بين الثقوب وضمان تثبيته